په بهرني هېواد کې د خوندي سفر لپاره باید اسناد خوندي وساتل شي، له مشکوکو ځایونو ډډه وشي، د ځايي قوانینو درناوی وشي، د بیړني تماس معلومات پیدا او له ځانه سره ونیول شي او د سفارت پته او شمېره وساتل شي، تر څو د اړتیا په وخت کې ورسره اړیکه ونیول شي.